Bʋwɛ sɩ bɔɔ baa kpɩyá na kɩlaná, bʋ dée yá, ñŋlɩ sɔsɔ, ŋñ kpɩ ŋ kɩlaná, bɩɩ ŋñ gɛ ñ fɩsá báánɩ, ŋñ kpɩ ŋ kɩlaná. Bʋdé bʋ yɛ álámɩná dzá.